عشان يكون منزل صديجي مرتب ممكن إن هو يجسم المهام يعني المهام اليومية يجسمها لفترات زمنية قصيرة، كمان يتخلص من <hesitation> غير الضروري يعني يتخلص من الأشياء اللي ما يستخدمها، كمان يخصص مكان لكل شي يعني كل شي له مكان معين ويرجعه بعد الإستخدام، كمان التنظيف اليومي السريع تنظيف بسيط كل يوم أسهل من تنظيفة كبيرة مرة بالأسبوع.